Oyi va Pɔlɔɲe, li taradisiɔn nɛ a be cii ba se matete, nu bɛzun a mu yi yirɛma ,ba a ni nɛɛ, ba we boɲa nuhunu, oyi a nuhunu, ba we boɲa o matete. Abe ba be se, to nuhunu yi mana ose, to debwenu mi o zun.